Hidəu, gbək mɨdfəng, fwaɗ, tuf kwash, mɨskaata, fwa fwaɗə, taanbidə lu pu mbɨdi hidə, pu mbɨdi gbək pu mbɨdi mɨdfəng nu mbɨɗi fwaɗ pu mbɨɗi tuf pu mbiɗi kwah pu mbɨɗi mɨskaata pu mbɨɗi fwafwaɗə, pu mbɨdi faambidə pu mbɨdi pu gbək maashi.